Men oldinlari ko'p shakar istemol qilardim bu sog'ligim uchun judayam zararligini bilib dietada shakar miqdorini kamaytirish uchun hozirda men tabiiy shirin narsalarni yeyishga odatlanganman. Bular asal, asalni hamma narsa bilan yeyish mumkin ya'ni choy bilan ham uni ovqatga solish ham mumkin. Sut mahsulotlari bilan ham shakar o'rniga asaldan foydalanaman.